<noise> Fomba fagnajaria tongolo koa zao <hesitation> matetiky moa zany lafa tena hoe magnajary tongolo de atao agnaty frigo avao koa, na tongolo na tongolo lay <hesitation> atao agnaty frigo aby <noise> de amin'igny mba elaela simba zany. <noise>